Ny couscous e no tena sakafo malaza a Marôka agny. Matetiky arosondreo miaraky amin'ny legioma, hena sy pois chiche izy io. Da misy koa ny tajine izao ampiarahandreo miaraky amin'ny zava-manitsy sy legioma atao anaty vilany tany.